Indi wa unawwe citta ni, lo wuna citta onsa e maw nafter ta hos citta lawi hander se pitta tojie itema pitta hita tojie itewad dini indi man fuk dan houbo, tojie jude bo, na lawi ri citta man otokair lo bo be jude.